<hesitation> ok, maksih yo. Kalo berhitung tu sebenarnyo ado beberapo penyebutan bang untuk angko yang pertamo kali, itu satu nah terkadang do jugo yang nyebut sikok, jadi sikok, duo, tigo, empat, limo, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepulu, sebelas, duo belas, tigo belas, empat belas, limo belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, duo puluh, nah untuk seterusnyo tu sebenarnyo samo bang, nant kito tinggal ganti o o nyo ajo bang, kalo indonesia nyo itu kan pake a, nah kalo jambi kto pake o.